شوف أنا قلت لك لازم نفكر في المستقبل مو كل ما جتنا فلوس تصرفها، التوفير مو بس للمستقبل هو كمان بيخليك مرتاح البال، خلينا نسوي ميزانية بسيطة، نعرف كم ندخل، وكم ننفق، ونجيب الفرق، قبل ما تشتري أي شي سل نفسك هل أنا محتاجه فعلا؟ ولا بس عاجبني! بدل ما ناكل برة كل يوم خلينا نطبخ في البيت، أرخص وأصح، في تطبيقات حلوة للموبايل تساعدك تتتبع مصاريفك، كل شهر حاول توفر مبلغ صغير مع الوقت بيصير كبير.